Ufërigo ayëlan mënţíj ngënko ngëntíis ngí kënţú dí fërigo kom: mëmpom ndëter, ey umpom unkay, kom pom <hesitation> isow ardo iyí, ilana yí, mëmpurir mënkayil kënţú dí fërigo pur pëjuwáabëţan yil. Ŋmënkanká mëka uyámaţ kunţú dul pur pënjúkanan wul unjon. Ciwun náfá ufërigo ndank.